<hesitation> Magnano akoa e kangoroa koa zany iaho manko sy de mbola nahita an'azy io firy fa ame filmagnao gnahitako en'azy io fa mety managny evao izy, fa magnano akoa iaho manokagna aloha sarotry gn'izaka fa iaho sy de mahay firy hoe ino aby zany tokony hozakay, fa gny hitako zakay amin'azy fosiny zany izy ra izy e mandeha da misaotisaoty fa sy mahay ankotrin' izay izy raha mandeha.